ऊंटे सबसे बड़ी खासियत तेका ख्वोटा छिन, ज्वो तेते रेगिस्तान मां चलणों ते मदद द्योंदन। दूसरी सबसे खास बात या चि कि ऊंटे ज्वो कूबड़ व्होंदि, तेमा स्वो खाणों बचै ते रौखद अफू ते भौत लंबा समय तको ते। तन्नी तेकि जो पाणी प्योंणें आदत व्हंदि स्या भौत कम व्हंदि। स्वो एक बार मां इथ्या ज्यादा पाणि पी द्योंद कि अपणां शरीर का एक हिस्सा मां ते पाणि ते बचै ते रौखद, जब भी रेगिस्तान मां जरूरत व्होंदि, स्वो ते पाणि कू इस्तेमाल करि द्योंद। तनि कूबड़ मां ज्वो खाणों रौंद, स्वो ते खाणों ते लगातार इस्तेमाल कनू रौंद ते खाणों कू भी। त ये तरीका से ऊंट ज्वो चि रेगिस्ताना वातावरण मां ज्यूंदू रौंद।